في المكان اللي أشتغل فيه في أربع نوافذ كبار يدخلن نسمة الهوا في الصباح ويخلي المكان منور وأبد ما نحتاج نشغل الأنوار، أما في الليل فجط اللي نشغل الأنوار، في الصباح أبد ما نحتاج.